بشوف إن أمي هي أكتر شخص أثر علي في حياتي، فهي علمتني أشياء واجد حلوة واجد مفيدة، كمان هي اللي كانت تعلمني كيف أمشي وكيف ألبس وكيف أكل، أمي هي كل شيء بالنسبة إلي وهي أكثر شخص مؤثر كتير واجد واجد بحياتي.